ùŋle wèe é ta ya níìyà súkúù nìlɔ ɖí ni ùŋò màa ɔwɔ ɖa yá súkúù, ù nà mi wùlì ùŋòɖèé bi le màaké ɔwɛ ká nàáa fò nyo ílɔ ányi kɔ ìyìzà. ù nà mi wùlì ikle, ú náa kɔ ekpeli ɔ̀wɔ̀ màa ɖàa yá nì éè wàá ɖí ikle òwo go. kíni súù ùŋonì wèe zá ya níìyà fɛ́fɛ̃. à bá ɖìi ɔ̀tùì, àbá ɖìi uga, nyo ílɔ ányi kɔ ùŋò màaké ɔwɔ ɖàa yá ni ukpá. à báɖìi ufɛ̀ɛ nyó ílɔ ányi kɔ ùŋò màa zóɖiɔwɛ blɛ̀ɛ ɔwɔ náka nòbi káèè ówótè ze ŋè iga ayìlí íɖìì, íɖì àyili aya iɖìì ówó tè zàa fluù éwu ni kìámi kà ɖí ámani kìámi nì kìámi ɔ̀mì ɖìigbo àniì, ò kó kɔ kó zá kɔ ekpeli ówò nìbìà ówò nɔ̀gbè lèe. nìlɔ ɖi ni ùŋò màaké ɖi ùŋò lánì, ówo ɖàa yá ni súkúù blù ù nàfami wùlì uga ìzè. ù nàfa mi wùlì íkeanì ɖèé le ŋòti ù mi wùlì níìbànigbá màa kaɖi ɔ̀wɔ̀ màa ɖàayá ni éè zóɖi, kaɖi àwa mùà, úsà nàáa bùwɛ tè íkle wèe à nàá mi bàniì nìlɔ ɖí ni kíni búá sò Ájafá ku kó tú Ájafá nɔ̀nɔnì elí èse ùŋò níì yà nɔ̀nɔ nyo íɖì èle. <hesitation> ówò mò màa bu ɖàa ya ni óò wòó zóɖi káà kò za kɔ ekpelí mò màaké bu nyì, bu kpɔ̀tɔ̀ iku, ábua èzì ùŋò èle ikle wèe yìi ányi àámi lɔ ówó bàa tu kɛ̀nìà so ɔ̀kle wèeè nìlɔ ɖí ni ówó bá tu sò ɔkle wèe wanìàà bi sí kó zé ze ówò nì bìà. kíni ɖí iku ma ɔmì fíà nà nɔ̀ ówò nòɖò bògò nìlɔ ɖi ni ògòèbi ò sò ínye èéè, ínye ɔwɔ bì óso èéè ùŋò ɖìigbo ówo ɖi.